Sɛ ɛpɛ dɛ ɛsesa abofra ne "diaper" a ebedzi kan eyi ma ɔbɔ no no. Edze no bɔtɔ beebi a ɔda do tse dɛ pon bi a ewɔ a ɛde sesa abofra na "diaper" no. Ntsi ewie a na edze n'ekyir ato do na apepa no ho yie. Epepa no ho wie na eyi fofor no a epɛ dɛ ede bɔ no no. Wɔwɔ n'enyim na wɔwɔ n'ekyir. Mpɛn pii no n'enyim no adze a ɔyɛ tor da sisi no - no do, na n'ekyir no ibohu dɛ ɔwɔ asowa ebien a edze bɛtar adze a ma beebi a ɔyɛ tor wɔ enyim no do. Ntsi ewie na edze abofra no ato do na ahwɛ dɛ n'ekyir no bɛda ne sisiw na n'enyim no so ada ne yafun do kakra. Iwie a na atwe ekyir no na- n'aso no kor ma ɔwɔ bankum no na ɛde afa ne serɛ bankum no na ɛdze abɛtar beebi a ɔyɛ tor no wɔ enyim. Dɛmara so na ɛbɛyɛ nyimfa no, iwie a na ahwɛ dɛ kwan biara nnda ho iwie ne dɛm a asesa abofra ne "diaper".